Tagnana faritry zay misy agny tanagna ny Maroantsetra, Magnanara, tagnana le madignidigniky misy: Rarantabe, Vilogny, Andragnofôtsy, Mareragno, Ambiragnotelo, Ankôfa, Anjagnazagna, misy Ambohitsra, Ankekalava, Ankekandrefagna, Antagnabao, Mandrôkarôka, ˂hesitation˃ Ankadimbazaha